لا هأكون عايز يبقى عندي سواق، <hesitation> لا والله ممكن يكون طاهي شخصي، يعني طاهي شخصي ده هيبقى أحسن، هيخليني إن أنا مرتاح مش شاغل بالي بفكرة إن هأكل إيه وكده؟ وهيدلعني ويجيبلي أكل أحسن طبعاً من اللي أنا هأعمله.